<hesitation> Dama te deinok duniya dama ko zonge ma andi masoyinni toh sabok ka a te duniya sai a hankali andi ngoi da koi andi ngoi da koi bu sabok ka a duniya kola bonto yam so samyo ne dai andi zei ki deino amma so kaiso andi yam ki deino don si ngoi yo ko tsammani ko ta ko manni si da koi bu a zaman so kaiso zaman so som dai biya anko deino zei don ngoi dei na anko eni eninsa ne ɗeyinni amma zaman so kaiso yoh boni bam yoh hawonni bam sabok ka a ngo ko kona kona lolo kai so deino ka a ki som ye andi gergede deino banbanti toh sosai sam mu deyanko ye barni andi warayya bu nakonku na anko eninin deyin shikenan koh zabko bungaa na anko ti eninni deyin kaiso muni mu hindanko dattijo modi tol na anko enin- ni deyinni koh har abada amma kaiso ka a dottijo ham ko seno ko ishe eni la ƴoto ana ta kai rabak si man ƴabu toh sabok. Shine kaiso ko moiko duk duniya yabti toh aka ka a kaiso somye na ku deino ko moya dottijoh heteno ki ula kari ko ula shoho ko ko ula ee leino godbi aka bani lalamba hinɗa ago biske ni amma kaiso ko deino boti namno ula ma amarshe ko buska ne bu toh sai dai mu adu'a dai ndeyi dai a ramte ya mu amma milla kaiso ka a andi matsala <hesitation> milla kaiso anan ene bokshi ne a hawo su sabo ka a milla kaiso a wena shoho bu milla kaiso ko shoho a wena bu don sabo tasu lalamba na ko biska ne ulanni a ena ta wane ɗoshi ko metu toh doshi na ko meno wonsi e andi eiyo goni onshenko ko a onko kaibono ko kuma a tamko shohoi yoto ko kuma a nama haftin yoto a onko ana ta dui ko e amfani si toh kaiso la kaiso ka a onko kawa ka bobi bu balle oni ka boti zab i lamba kaiso millamu kaiso ka a sai dai ndeyi ramte zunu amma a gaskiya millamu kaiso rutan su yam ki zunu toh sai ko, ko maiko deinok ngo a zuro modabi. Ei yoto bu ei yoto bu tama a seshe toh kai seshe kai yan su a seshe wom kaine rutan su me zinam mu dei su ti ɗoh zuni some seshe amma zuni da yake mannanko ƙabu a eshe eiwoi monanko zeini baya muni ananko bobensu mu dolanko rutansu woi bu kawai dai a ishe ƙansu amma rutansu woi gomu bu kam don sabok rutansu mana hawo bu tah ana eni kaiso som ye dai kika sina mishi andi ei ƙoto bu na ko sa mishi koi min ngu ƙanko huhuli sarak badi ko hinda a wane heteti ba ngu gonmu ban wane ananmu ta andi mishi mu go setu toh a heteti mu go bei goli na mu gola min mu namti kamu mu ditu ki zehe amma kaiso kaiso ka. a ko ɗeino ki ngo ko deinok si yo hawonni bam yo boni bam toh sabok ka. a ɗeinok gaba daya shaf ƙabtin are yo som buba som ye a kalta mu na jero mohdi anko eni ɗeyinni fa enin dafshe dagon na anko eni ɗayin fa ko mondu a isse ei tir bu ban mizi a go girna kato kai ɓaɗ wane haba wane halinshi woi hali bu biya ishe ka. a ɗo ban kaibono anan shi a ishe ka. a ɗo boshi anshi ka. a ɗo nonshi anshi ka. a. Kam zinah bu fa ruta shi woi shi sam sam shi gyattidi bu fa a soma pupla te a soma pupla te toh ki wonde wonse a ditu a sake hankali toh na saka hankali bu na dino banonsu ma boto deƙa te bu ana ta wane ishi haɗaku bu ɗoh wato shi ɓokko wane shi ɓokino ma. i kenan toh ngab ko badumbinto amma keshi so kaisoka. a ma lalamba boti boti mizi ma andi dama ko ito eni bu boti ai boti mizin din se eiyo tilito dalo toh ta duniya a ina zinah lolo ai zalshek zinah andi bu.